Gaba'gabanai va'ko'are vaima vara'asi, e'u gabagabada gavadada vavavai, va'abio va'naedo, va'gana gero vagana, ina'inana bunana va'miado, va'ina aoro, va've o, va'gogo naku'uda eda gavada vagana va'ra'asi va'mai, va'gana gerea va'gana, va'gana rumana, e'u gavada vakore, vara'asi vagana, e'u manu'manuda vavanida, eda vei'da vava'vai, vakore. Vara'asi va'gana, orerana vanaguna, naku'uda va'vanida, inoku, va'gana va'enodo va'eno su'usu'uka vako'ore, vagana ago'kekeda gavadada va'nagu va'vanidia, vavaguruda, vamia su'uka, vagana e'u auda vakau, abida vagana vakoreda. Vamia su'uka, e'u manu'manuda va'abi. va/ua vanaedo vagana ina'inana bunanai va'ina, vamia vega ve'ravi'ravi, raviravida gavadada vagava e'u, va'ero vairo vagana rumana, vagana rumana, vanagu, aunava ku'uia va'nagu'nagu viani'ani gavada varu'a, vimia vegana inokuai vigogo vieno, vi'eno vegana rani ai a'a gava kapeara, vavavai vairo a'adina, vagana manu'manuda vava'anidia vai'iro, a'a gava kapeana vavavaia vairo. E'u auda vakau, vamai, va'nagu'nagu, vi karubou karubou inokai ai vi'eno.